A kol kol yis ba boo gwasi i'e pamma kol yis ba boo gwasi kume hal kol nik ɗa yek nima ka̱ nisi ma ba̱lti ilga̱ nguki to ka̱ na ɓulti dlabi ka yeni sa̱ litet wi, go kume a lubii ka̱n na̱k kol jina̱n jwe ɗe pa ma̱ yissi wu, ji lubii kenan kume ka̱ lu tlo yek ka̱ ɓulsi yek sa̱ zigaa sa̱ nak la̱m ilgwe sa̱ la̱mi tet wugo, sa̱ na yenti ko ta̱ mbesi ko bik mesi so kume hal ase na̱ ayo ka̱n ka̱ nisi ma ba̱lti go ka yeniwo sa̱ mogaa tet wi sa̱ yeki wugo sa̱ yisi ɗe sa mbi ilgon mus ka̱ lokoci gwe sa̱ yenki wugo sa̱ yisi ɗe sa̱ zigaa ang kooni so, to asa̱ lit teɗi to lokoci gwe ɗe pa wo kum ɗe hal ka̱ lam dopti gon mago ka̱ lisi ka̱n ka doɓi to ama asali ilgwe ni go yek ɗe, sa̱ yis ma̱lgwe ɗe pa wo a ta̱ ba̱lsi ilga̱ nguki wu a ma̱n manti ga̱ɓa wuli ɗe, kota̱ a̱ hwul ma̱go ta̱ yis ma̱n ba̱lti ma̱lgwe ata̱ ba̱lti illa̱ nguki wu to kaga yek laki kol mago ase na̱ ayo ase na̱ kum ɗe hal ka̱ pa̱li ase yek ka̱ pa̱li ayo go, to dole ta yisi ɗe kik ɗe ba boo gwasi ama ma̱lgon a li tet kawe ata̱ li malti so, a̱a̱ ta̱ yisi ɗe ma̱li wo ta ba̱lti ilgon so, ta̱ yisti so pamma, ama ki wo kiɗe kik za̱t ka̱ li go, ase na̱ ayo ɗe ka̱ na tet tet malti aka̱ ba̱lti go yek laki yek ta̱ yiski ata̱ li tet malki ta̱s pa̱l ilgwe ɗe pa wo ta̱ yisi ɗe ta̱ li tet malki go ta pal ang kooni so mus kangwe pi go ta̱ li tet wugo ilga̱ nguki nik ang ka ba̱lti ko ka ba̱lti ze. To yek ɗe ilgwe ɗe pa wo laki ya wuli ɗe kol yis a̱ ba boo gwasi mus nak mil iljwisi ɗe a ma̱ pi kyo gwasa̱n wu ma wu kap ko gwik gwi na̱k gwisi ka̱n ta̱ni sa̱ yis ba boo jwasa̱n to ta̱ nya zini ang.